अगर मैं कोई विदेशी शहर में खो जालु, त मैं पैली आपणा फोन मॅ जीपीएस खोलु या गूगल मैप्स चालु करुँ। अगर इंटरनेट ना चाली, त मैं ध्यान रखु और सुरक्खित लगे वाला इंसान स’ दिशा पूछु। मै, दुकान, या होटल बगेरा मॅ जाणू क’ कोशिस करुँ, जहाँ का बारा मा बहुत लोगों ते पता हो। और बहुत, प्रचलित या खास जगह का नाम ले के दिशा पूछु, जैंकि रेलवे स्टेशन, बड़ा मंदिर, या बस अड्डा।